चोकलेट कई प्रकार होते हैं जो सारी सामग्री और उपयोग होते हैं। डार्क चोकलेट, या चोकलेट मीठा नहीं हैवे। और इसमें कोको के स्वाद अधिक होते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और मीठा होता है। सामग्री डार्क चोकलेट में कोकोवा, बटर और चीनी होत है। लेकिन दूध नये होत है। यः चोकलेट स्वास्थ्य के लिए फायदे मंद मानो जावे। क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। जिसे खाने के अलावा बेकिंग केक ब्राउन और चोकलेट सॉस बनाने में भी इस्तमाल करो जावे। यः चोकलेट मीठा क्रीमी हल्को होत है। क्योंकि इसमें दूध पाउडर और कैनडिस्ट मिलायो जावे हैं।